والله لا هذا ولا ذاك أنا ما فيني أجلس لحالي مابحب أكل لحالي ولا أني استمتع واتسولف وأتفرج لشي movie night لحالي ابدا أنا يعجبني اللمة بحصل حالي هنيك بجلس وسط العالم وسط الناس اللي أحبها نسولف ونستأنس ونمضي الوقت سوا لكن لحالي أبدا ما يعجبني هذي الشغلة.